دراجة من الطفوله نتعلمه احنا بمناطقنا القديمه والشي كنا من الطفوله نتعلم ركوب الدراجه اما السباحه ما تعلمناها بسبب خوف الاهل علينا كان بوقتنا تعلم السباحه بالنهر والنهر يكون خطر لان مي جاري ف ما تعلمناها في وقته بس ان شاء الله عن قريب كلش نتعلمه